Lewru ko ɓuri gulol kanjum woni lewru Maris, lewru ko ɓuri fewɗum bo kanjum woni lewru Desemba. Lewru ko ɓuri sofuuki kanjum woni lewru Augost, lewru ko ɓuri yoruuki bo kanjum woni lewru januware.